Raha za zegny mpanamorina fiaramanidiny mandalo amin'ny tafio-drivotra, dia ameko courage fôgna olo indesiko regny. Lazaiko fô, ameko courage zegny e, mbô tsy hahakivy zare.